<hesitation> nini kana humwire kazi jane hasa, kanaja jafumire maisha ya ufuma kufanya biashara jaane, jiri joosi. Nahumire uriya, nahumulukire hahaa, hasa hasa jeneenda, nikulanga tv, nenda sana ranga tv, hasa hasa, jira muuvi jaa- jakale kale, javala chicknollis na jene neenda langa saana. Jira muuvi jaa kale kale noo jeere neenda saana vii, jaranda jekchenii, nahurumulukira maisha aujiani, safi kabisa nahumire uri yaani kana nu musi oje numweruhuri kabisa ka- numweruhuria! Aha nuhumulukira haa. Aaha chamasingi, nikulanga tv vii basi, <noise> kaane ulongile tv eeh! Naulangire tv eeh! Nakatira, nolala vii, maana joka ne uhumwire uriya waari. Kabla maarisha aosaka koosaka using oho ira ntulu woosaka joka uhumuluke ulilale wosaka kwanza uhumuluke, <hesitation> uraara isasa rimudu, <hesitation> kuturya akiri. Ulale haa kabla ukaree lala kwanza woosaka ulange muvii, tv ulange, <hesitation> haa wojira muuvi jira jee nala salama nijira jakale. Najee neenda sana langa jira muuvi jakale, hara jeirya tizo wakikaa, kaa nalangire kama dakika isano, sita. Au robo saa lazima ntulehiye yankwate, kaananture nkwatire, tayari yaoji yomaanisha naolala, fana ndale daa nusu saa, au risaa nimudu, kaa nahumwire lala hara nookinuka, kaa nahurwire kiinuka, fana inamaanisha hara juiriya, ndomie nkoowe. <hesitation> au, niendelee langa ira muuvi yenee nalaanga, niivere, koo kwanza lije naange au naannge muvii dee nkoowe jokaa nafumire ara jirya mida ya saa kumi, saa kumi namoja liirya. Nolakala nakijiweni, notovaa stori <hesitation> novaastoni mpaka ura muda, wosa wodoma noo lala, dee nkalale, akini kabla kable maanisha hapo, kana nahumwire uniya wari kwanza. Yoosakwa nandii tv kwanza, ili kaa ndiri na ntuloo, harajirina ndroo mpata ntuloo ili ndaale, kaa nsina ntuloo nilanga niisie muvii yaarie lakini nihumuluka kanisa mpaka saa kumi. kaana hamwilike kujilaksara kulanga ili mpaka saa kumi, ntalangaa tanga ahaa jitala nahumwire haa, nilala humwera lala, nahumwera kila chile alijirya. nikowanise. Fuma niisile kijiweni, kikuulu nooicho kana humwira, nulanga tv kusina ringi tuku zaidi ya ulanga tv, kusina ringi! Hamna maana kwa nohumula ha chingi che histarehe ingi. Ni starehe ya nenkula sasa nilanga tv noostarehe nhuulu eehe, nilanga tv noostarehe no nkuulu.